بالمكان اللي أشتغل فيه عندنا حوالي أربع نوافذ، النوافذ ه- هذي تخلي المكان <hesitation> يعني كله نور وتدخل الضو- الضوء الطبيعي، وذا الشي يساعد على التركيز، وأحب أفتحها أحيانا عشان أدخل الهواء المنعش خصوصا لما يكون الجو حلو وبراد ونستمتع فيه كلنا بالعمل.